راح أختار أكون من ضمن مملكة النحل, ويشوفها جلت من ضمن مملكة النحل مو إني نحلة لحالي ليش؟ لإن النحل كمملكة قائمة على العمل الجماعي موش كل فرد ماشي لحاله لا، عمل جماعي إن-إنتاجية محترمة لآخر اليوم منظمين لأبعد حد، يا أخي سبحان الله عالم لحاله هاي النحل والنمل.